Maro ny fiteny misy eto ambonin'ny tany, ao amin'ny firenena anankiray ohatra ny firenena izay ho tononoko eto Madagasikara, misy fiteny efa ho valo amby folo hafa karazana. <noise> Izany hoe vinavinaina eo amin'ny fitonjato mihoatra kely eo ny isan'ny fiteny eto ambonin'ny tany.